Koddi ye ne illa tipo shaklo neta foddilo minkama shibbo ye po illan tipo shaklo minin foddilo yee yamma ⼲ooranmu shiire kpang min kama shibboi ne maa ⼲uwaabo foddiloi nen peru minin sha bo donnen wa kpeeyyiru doo ta minai. nemaa kpeiyina doo nen nen meeru nen ya temmo ne maa fowa po temmoo nen piiru det weshiina, nen ya weshiinaa nen bwattina minin sha, minii maari ⼲u po sha weshiino nen peru yene legai wad dong ye ne lega waraa pere shuwe, nen wannei pere shuwe, nema penna shuwei nen meeruno ka darang nen nessho shikno, maa we shiina ne lega yenda yaani ka darang nen lalyah, minin sha kiripon ya yene ta warani po yoon shurang kalatau we kiripo ye min di waraa yuyyun funang. Funang woon war toomno yamma, mini maa ⼲una piri nen meru no mina, ne maari meru mina ka kiripo nen piro det weshina nen ya weshii na minin sha yippo maa yuwa minin fodolili minin shaamu pashaklo, minu maa shaamu poshaklo to darang no teere konaro